Maro karazan̈a zen̈y ten̈a ny ilàvan̈a tapÿ fa izy io zen̈y apetaka amy tany amy varavaran̈a ten̈a matetiky hamitana izy. Aviô mampafana zen̈y koa fa misy izy io an-trano amy salòn mampafana zen̈y volovolonany iny zen̈y. Aviô amy zay zen̈y <hesitation> miaro tan̈y koa zen̈y tapÿ. Aviô koa hamafan̈a vity ndreky kiraro zen̈y izy alohakan'ny hidriky an-tran̈o.